Nga aasen suse ngasa tjemañu tsjuana tjemañu tsjuana kucha nga asen suse ngat'a s'e susesuse ngasundéeñá nga tsi ba'a ja k'ia ndiba kjua suse nga tjin ndifa nga kji ba'a tsi nga suse tjian susesuse s'e naxi s'ejña susesuse ya ya yi'i ya xi s'ae inchya machá nguije ya nguje tkuya'eya tjin ya xi- xi tuxi tsjua ma sesu nga kjiba'a tsi tsjua b'é ndexichu tsjua b'é jnu s'ejña susesuse jnu nga tsi nga tjinre ndifa kuinga nga kuacha suse ngasundée tsjua mare animañá tsjua b'e tjinre anima'e niséeya inchya kjindaya Burru inchya kjienya ndeje inchya kjienya xi najmí inchya b'etj'éya nga b'ejña susesuse nga tjin ndifa jmanga xiba- xi inchya be'e jnu xi inchya be'e nijmá xi inchya be'e jarrúu xi inchya be'e jña b'ejña susesuse nguije nanguíi b'ejña susesuse xka tsjua b'ére animañá tsanga najmí ndifají ja najmí najmí suse najmí kjua suse jmanga tjin ndifa tsejen chun nga suse ngandée ku nga najmí tu ngui mare animañá tsu kjua nga najmí ndifají xí nguije ya xi nguije najmí xi tjian ntjé xi- xi nguije kui najmi xi be'e xutañá ki kjua nga kua mana nga nga ba'ají tsi jun ku nga nguisaji nga- nga kuacha ijin Ijin bandera- bandera mejicoñá tjian suse ja kuacha tsu maistro ngatus'ae nga kuixu xi suse ja kuixu ja kuixu najmi xkuenkua ja kuixu najmí xi s'ae kjimachakua tsu maistro ngatus'ae ku ja kjaen ngat'a nga jma nga suse ja tsu kjua nga tjin ndifa tjin nga kucha tijña ku jmanga najmí ndifají tjemañu ngui bare- ngui mare animañá ngat'a fesun mare fesunxindaña fesunxinda fesun ndifa machjenre xuku naxu xuku xka xuku ndeya xuku ndiumi'a xuku xun'a xuku oregano b'endu susesuse nga tjinre ndifa ku nga najmí ndifají ja xí fe kui najmíi k'uejñañá xuku tusan ngu ngande tusan b'ére ndifa tusan nga tjin ndifa ku suse tsjua minchya ku nga najmisa nguisají raxáaya- raxáa- raxáa nga tjian susesuse Tjinre jugo tjinre ndifa ku nga najmí ndifajíre ja xí nguije tu ba mare animañá kuinga kuikjua nga ndá tjin nga tsjuatjin nga suse nguije ngasundée jmanga tjin ya jmanga tjin naxu jmanga tjin xi chine janda tu k'uejñaña xuku xundiyáa suseya melóonya xi kuacha steña k'ia tjima tjian asen suse nguije tu tumejé nguije tu suse nga s'ae inchya machá nguije tjemañu kui xi tsjuatjin nga- nga tjin ngasundée nga xi suse ngat'a nga tsjua be'ere animañá